Ранги осмонӣ маро ба осмони соф ва ороми рӯзҳои тобистон мебарад. Он эҳсоси сабукӣ ва озодӣ медиҳад. Ман онро бо сулҳ, оромиш ва покизагӣ пайванд медиҳам. Вақте ки ин рангро мебинам, ба рӯҳи худ оромӣ меёбам. Осмонӣ ранги орзуҳо ва оромии ботинист.